Sanyaku sanado anyai biasa ma pake man dambung dambung senando ang samange ki uma makulako ku pengka samangena rampor netou kusumaduy um pegegaan toyo teintu kan samnge mangina yona gereja musi dambuan lakou leawas pendon maisetoman melek gaga dei mampa sebarang nyonyaku e bapakean topi kio nu dei kebiasaan ma pake topi sa pa hari hari man nitu setorona ku make manggale mangku celana poto satu mekel koman akeman sidako nitu u kasenando angku adi sa setow tansa nyaku teintu